गोही सब अपन शक्तिशाली दातके प्रयोगसे जनावरके पकरेला करैसै ताकी ओकरा पकराउसे कौनौभी जनावर न छुटे सके आ अगर छुटीयो जाए त फेन दोबारा हपका लगाइसै कि उ जनावरवा सफा लथर जाए आ भागे नसको आ ओकनीके पानीमे दबोच दबोच के खाव उ अपन उहे दातके चलते केतनो बरियार चिजके चाहे केतनो बरियार जनावर के हडियो सब चिबा उबाके खालैसै ।